ब्राजील के संस्कृति बहुत रंगीन और मिश्रित छे। यहां पुर्तगाली अफ्रीकी स्वदेशी यूरोपीय से प्रभावित। होई छे ब्राजील के संस्कृती में संगीत त्यौहार भोजन। और कला सबसे मुख्य रूप से शामिल है ब्राजील। अपन रंग के त्यौहार के बारे में जाने जाथे उन्हा। करीनवल त्यौहार होथे जो हर ब्राजील के सबसे। मशहूर छीये फेस्टाजूनिना मशहूर त्योहार छे।